Pi priparari na valigia o bilici, jo principiu di pinsari a chiddu ca mi servi, pi quanti jorna staiu fora. Lu mìnimu è aviri un paru di ogni cosa, ma è megghiu si hai tri di ogni cosa: accussì haiu sempri comu sustituiri, e lu tempu pi lavari li robbi e aspittari ca s’asciùcanu. Pirsunalmenti, cosi comu li tappini, na giacca, e lu spazzulinu pi li denti, li mettu supra a tutti l’àutri, accussì mi vennu fàcili pi pigghiàrili subitu.